یونائیٹڈ کنگڈم دا کھان پین سنسکرتی وچ کئی کئی وکھ وکھ پدارتھاں دا سملن ہے۔ جو ایتھے دی سنسکرتک وکھرتاواں نوں درشاندے ہن۔ ایتھے دا پرسِد کھان پین وچ پب فوڈ، سٹو، سینڈوچ تے بیکڈ ڈِشاں شامل ہن۔ فِش اتے چپس ایتھے یوکے دا سب توں مشہور کھانا ہے۔ جس وچ تازہ مَچھی نوں فرائی کرکے کے ساتھ نال پیش کیتا جاندا ہے۔ سٹیک اتے <hesitation> کڈنی ایہہ اک پرسِد بیکڈ پائی ہے۔ جس وچ ماس اتے کڈنی گوشت دا مکس ہندا ہے۔ بریکفاسٹ <hesitation> اس وچ عام طور تے ایگ، بیکن، ساسج، ٹوسٹ، بین اتے ہولے شامل ہندے ہن۔ پڈنگ ایہہ اک مِٹھی پدارتھ ہے جو کھانے دے بعد کھادا جاندا ہے۔